Jadi menurut kita ulang tahun yang biking paling bagus itu kaya <noise> apa kaya biking-kaya biking nasi kuning kong deng talor rabus kaya <noise> biking dada satu bagitu kong talor rabus pangge kaya orang tua tua kase babaca saja bikiapa kong kita bilang bagitu karena kalo tong ulang tahun ini kan berarti tong pe umur batambah ni jadi tong biking bagitu supaya nanti kaya babaca itu dong kase do'a supaya tong tu sehat sehat tong pe umur panjang itu yang <noise> itu kalo menurut kita yang ulang tahun yang biking paleng bagus deng yang paleng paleng bagus deng yang paleng memang itu kalo menurut kita kaya bagitu tara perlu harus mo biking yang basar basar ni mewah mewah deng pesta deng apa tara perlu.